Wara panihi panihi re ma ma aima ngadi ma ngango kangango na re sia re kangango na fu'u fu'u doho ede wareni na ngaha na ngaha na bade wausiare ngau sia ka ngau sia ka na badu ku be ku fo'o fo'o kombi ato fu'u fu'u haju ma ntasa ntasa fu'u doho reni na bade badem sia re ngauz panihi ka na sisa kan sia ka na sisa sisa <laughs> ngaha sia ede ku ngaham nami reni wa'u ma'u ma'u mama'u ma'u re oh caru caru paling ma caru re ma ngaha romop sia ede sih na ngau romo sia ka ngahap sia ede kureni di sis <laughs> ngaha ba nami ma ma makili ma mou mou re <hesitation> na ngaha fo'o fo'o ntasa sia re kai fo'o ntasa ede ma kan ese mbojon fo'o fo'o ntasa jambu jambu dempa wali ngaha sia re <hesitation> mboto lah poron panihi dekan na ngaha fu'u fu'u sara fu'u fu'u haju sara tia aim ngadi ede ku la rah rai rero sia re ngoja re ba panihi reni Ese lain ede re bade badek re karawo doho rau ni karawo ro ka na mngadi ngadi rok di lao rai rero na re rai rai rai renon re pas wati wara dou doho ma ma lampa doho re rairai ngoja reron sia re rao krawo doho ka lao ngupa ngupa rero na au kombi di ngengengen reni di ngangaha na edempa janga rau ni biasa kein na ngango rau janga rau ka ngangongango sia janga janga dro janga warak eli eli doho janga aka aka uma roho reni re janga janga misa kainahanu de aim ngadi re kadang kadang na <hesitation> eli misa kaipo wodeka si <hesitation> mai se subuh re na na <hesitation> na hanu ku na ausire na <hesitation> na berkuku ruyuk de koko na koko ni na koko na koko jangan ni waursi deni deka subu ra sidi sidi re koko ra jangan re ngau rau janga ka na loa eda rau mada ta <hesitation> mada tada tada rauni au aum da tada re na loa edasi na bade ndede rau- mndede rau jara rau aim ngadi re na ka ndede jara jara re berarti wara eda rauna au ro kombi eda na reni ma da tada tada doho ede ni <noise> ma da tada tada jara rau ka ngau rau sia re aim ngadi raun na bade sia rau re mada na Kalo aim ngadi mngadi ede rau jara rau re loa sia rau re la'o janga rauni na bade rau janga rau